Yek babagi hwi de amo yenkili ka̱n ba nal wub a mbi yelan wanti aba mbi ydin wanti woo kokko na̱ lubi gwasi mala̱n a tlayan ka̱ lubi gwasi yek amago a tla ka̱ lubi gini to ko kko na̱ ilgwe sa̱ koyet ka̱ lubi gwaswu, yekwali gi wulin de mbann tli suk yelin gini komen lamti gwe depawo yelangi lamin ko a lam yelan giwo kaman na̱k gon wo ko kosi yek ta wule, to kos gwe depata lamti wuk gu amo a wulti de bis lam ma̱nlin so tis lam ma̱lgan ko ta mbokit an toa zopsi yek wo koligi wula̱n de be a tab a̱ pa̱l ti wu da liu so to wulan de duk depa ta̱ wulan de ilankan ta lami go yek de kum de ilgwe pe ba manit hwo ti din bamani hwiti ama bi nide ta hannet de ta mbokit an tan ma̱l gwe depa yekan a lami wu so don gon wo a dam tak wu go lak pal dan ti pa̱l danti wu go gon wo ki kan ta yan ba si gwa to kuma gwisi wo yekan amma a mi adani halnigre yek gini tawulan de to ilan kvn ta lami ka yen kakn ta pali To ba manit hanatiso sai ko ta hwit ilgwe depa nigibiwu biyasi kwu a wilti de i lango amo aba yeni go ilgwe depa bama hweiti wuk gu amma ba manik hati so, kunu ka̱ yeri de kanaa pa̱l tiwo a ka pa̱li, a yek dege de pa a ɗamik de ilgowa wu, sa bon a yek de a day tek wu ka lak kul na̱ nga gwa kokuma a kul na̱ ga gini ka kuma uku wule a mik lak tem palfi ilisito hal ayo na gasi yekwo ni ka mbatli koligi ha de, ba̱ mal gon lam ilgon a hanet so sai ko ta mbokit an ten byas ilgwe dep ani gibi wu, to yeka̱n mil gi ma ko ta̱ kos kan sa tulli depa sa lamti amo mal lank am a lamti ba man hapti gwasito ba hwiti a wul tiɗe kos gwa wu de ka tullat go ama ka yisi de nga gwasni huwa bi so wah kume ka yiside gagwas ni huwabi so yek ka lam ti mii hu a ka kanti am ka yisi de ngagwasa ni inwabiso yak ka̱ wu le ka po kan ti so we aka zak ti ka̱ yisi de nak gwisi wo ka̱ kanti yek ilgon lak mbiki kama wutidde amik laki yek ka kan mbas ga so, yek cak ka danti giwo ilgwe depu majii ko iyaye koyeni ha yek ka̱n na̱k nije a yima ganti a dani a tai maka ni a ɗube a kuwa ga a taimakan maligon wo ta tullik ilgan kaman nak wule gem ka̱n ama gon asa̱n gwa kan tani ma lam kanti to kunde butlin so a mali laki ka̱ zaze gwe depawo a ta̱laki a ta̱ zak i wu don gon wo a ɗaɗe so a ilgon kop kalli kop kalli wu a sa mbe shin gwa de kiman ilgwe depa ka lakiwu to yek lalk am ma go a hwi miljini awal syi de a tli klubi giyo nge ka̱n de a suk jetiti suk mil ma ni man sa̱ wulla̱n de jetiti suk yan ni huwabi so, ɗuk mal gwe ka̱ yen ti ten je tit suk yen mani go nati gwas, karsh egwas be a po mbun so, sa bo niyek de yen man wo tv butl man kili ga̱ kili mba̱lam ten tapi an ga̱ yen mani ka̱n tani yek laki, jetit suk yen mani mbunso to yekan mil ji mago a huwisi, a wulsi di bi malgon lam m’al gan ko kwos gwasi, to tana lamti yesa nali ta hapti aka̱ wuule ka haneti de say as gwa so, ko kuma a yelangwa, kokima gwawuso, to yek lak a tliga̱nawo na̱k mige locaci a tligo. Amo i tli go ka̱ dam shal kan a tli ya ka̱, garga jiya kan a tli harfa labi ka̱ gargajiya to yek laki nak nige de a mbiga gi ka kapti wu ma go, yek na taimakat gini sabo nag aba gwe sa hwu, huwawul kan a sa tlami. Sa lis nya za hiri so ama a- ilgwe depa a sahwuk wu a sa kotantek wu na̱k nige go kun ka̱ yeni ka̱ ga̱ɓa̱ yawu a ka̱ yemi go gem ka̱n a sa hwu mba̱la̱n yek laki am ma go ye ka̱n na taimakat gi ni a yis ga̱ ba̱ nya ɗe kang hu depa ba̱ mani hwiti mba̱lin huwabi huwabi wu so gawiso a kwatan to go ni ɗai ɗai suk ga̱ ba nya, ilgwe de pa yekan a sa huwi wu.